oboless, namayaa hoo atin naaf cholle bassa feet, ralle fudedi utaalch diramaaf safoauttal killa safoaf diram woalbadi utaal naaf keenke woal timuu sagalee akk cholle sii nyachiseeakdansaa mall kaan nguvuu dadin feet dargetalilla itt jabad malsun akdansa sagalee nyatee hinsagalota.